Ngua̱ sa ku̱ni, sá ku-ni xi chu̱ba̱, chu̱ ni'ya̱ sa ku̱ ni xi, sa ku̱ni xi nañabáne̱ ngua̱ a̱mé te̱ ku̱a̱ásiní sa ku̱ni sá chju̱ta̱ nga xinchaá nindu xinchaá ngua̱, ngua̱ ikiee xinchaá nindu xinchaá, ngua ikiee sá ku̱nia ñú kámatjián kja̱ndie sá ku̱ni xi chu̱ba̱ xi nde̱, ku̱ni ñá kjiján ngua̱, ngua̱ ikiee nchaxinchará nindu nchaxinchará a̱ndé kámatjián kja̱ndie a̱ kíte̱ku̱a̱jín ku̱i̱chua̱n kíte̱ ku̱a̱jín ní i̱ndé jkú ká i̱ndé jkú kámatjián kja̱ndie ku̱ni xi ngatsi chu̱, sá ku̱ni xi nañaba sá ku̱ni, xi míxton nga kíte̱ ku̱a̱jín xinchatáñú kíte̱ku̱a̱jín ku̱i̱chunra̱. Ngua̱ a̱ndé ku̱a̱arásí ku̱nisá chju̱ta̱i̱ni ngaa̱, ngaa̱ ikiee te̱ mabaa̱ chu̱ba̱ne̱ sá kjini nga tu̱xki̱e̱a̱ ni̱ku̱á sá ku̱i̱chuán sá, sá ya tímichuán sá ku̱ni xi nañabá sá tiníku̱a kúa̱, kua̱ te̱, te̱ku̱a̱ te̱tjián anima̱ ni̱ísá kuine̱ ngua̱ ku̱a̱sín tsikjétsjiean xi anne̱ nga tjián anima̱ne̱ a̱tanga, a̱tanga te̱kua̱, te̱ mabaa̱ nañabáne̱ sá kijnaí ni̱kjíén sá kijnajín, nchakjinda índi ngatsa̱ nchakjindá kua̱, kua̱ kiee Ku̱a̱ra̱sín ku̱nisá chju̱ta̱ne̱ a̱ta nga sínna kúénda̱ sá ku̱ ni xi jñú, bexa xi jñú bexa ikie, ngua̱ sa ku̱ni xi míxtunba̱ne̱ ngaa̱, ngaa̱ tsubá nisien tsúba kua̱ ku̱a̱te̱sín ikie, ku̱a̱ra̱te̱sín ku̱isá tjián anima̱ ku̱nisá xta̱ ne̱sákuine̱ nga ncha xinchará nindu ncha xinchará xinde̱ a̱nde tjin níndu a̱ndé nchafe nchatsikásien chákun xi nde̱ sá ku̱ni xi nindu nchatsíkásíén ngua̱ ngu a̱ndéní tu̱ ñáni tíchania sá kuangíóo̱jíannée̱ ngaa̱ mínanée̱ nga nindu xi̱nchá. Ngua̱ ku̱a̱sin kjí, ku̱a̱sin má xinde̱ne̱ ndáa̱ xi kjúátsiené tsén íénjín xi ku̱a̱tsúu̱ tsén ku̱a̱ísin má sá ku̱nia xí kúátsiesá, sá i̱kie sá nidu nchaxinchaá chu̱ nindu, ngua̱ askan xu̱ju̱n nchabena xínde̱, nchaxinchará nindu nchaxinchá. Sá nañá kúétáñí sa nañá kúíchjí ya ku̱i̱chin ku a̱ndé, askan sá ndu̱yaá takjian xínde̱ a̱ ma nxaane̱ nga te̱ tjián, ku̱a̱ra̱sín ku̱nisá chju̱ta̱ ike xi indi chúu̱ba̱ tjián anima̱ ni̱ísákui, ngua̱ ku̱a̱sin tsíkjétsjiean xi anne̱ ngaa̱ nga ba̱ nuyáanée̱ nga ku̱a̱sín mínanée̱ ngaa̱ mínanée̱ nga íte̱ku̱a̱jín ku̱i̱chua̱n nga íte̱ku̱a̱jín i̱ke jcha̱toan ngú chu̱ne̱ ngaa̱ sá sájunanée̱ ngaa̱ tsúyani nga ku̱a̱tjóchañanee̱ a̱ma nga ngua̱ ku̱a̱sín fétsjiena xi anne̱, ku̱a̱sín tsij ku̱a̱sín kjí ike xaan xí an nga tjian anima̱ chu̱ba̱ ni̱ísákui.